Amiko manokana aloha dia misy karazany roa ny vata fampangatsihana misy ny mangatsika be izay ava- azo anavaiganana an'ilay trondro, ary ao koa misy ny mangatsitsika fotsiny izay tsy mampy faiganana le trondro ary ko tsy afaka hitahirizana an'azy maharitra. Raha ao amin'ilay mangatsitsika fotsiny izy ah de roa andro fa raha ohatra ao amin'ilay mampivaingana izy de dimy andro.